Mbaekira avatipegua, soyapegua, girasolpegua, nuez pegua, oliva pegua, kuareta ikavi yau jare yaiporo jaeko amogue iroave, iru jeengatu erei ikavi